बगीचा री देखभाल आपा अलग अलग तरीके हु कर सका सबा हु पहली वन पर फेंसिंग लगा परा न आपा वण्ने बचाई सका। वन रे बाद में आपा ने सभी पेड़ पौधा रो ध्यान रखनो बनमे खाद दालनो। और हुंमे बगीचे को बाहर से आने वाले जनवारो से बचाव करना चाहिए इनरे वास्ते बगीचे री निगरानी करनी चाहिए।